Telefôna ndraiky fagnantsôvana ôlo, ôhatra ôlo te hifandray nefza tsy mifankarikitry regny, amy telefôna fôgna hifarignesana le feonle ôlo fa hareignesana le feonazy, le feonle ôlo mba harignesana zegny mila tsy maintsy mivanga credit malôha ampidirina credit le telefôna zay vao kô magnantso le ôlogno.